Cuando junaj rich'eet y riwii' ruu' atuut ritaat pués ki kiye' je' je' ciertos parámetros reh nawii' ku'yeh verdad je'tii tenés e na'nam portar bien awiib' o ch'ahqon qa'sa taqee' reh naa reh tenés ke naa keh kik'ar ke hat je'laa nawuk'ar bien y entonces pero keh kib'an formar junaj wunaq chi riij hat pero conforma nak'eja qa wulpach ke la la formación laa' este mal kiye' awah entonces hat nab'an cometer k'eh errores reh nim y cuando hat nim pues naye' nab'an cometer la errores laa' are' y hat nab'an preguntar awiib' va qa'sa kamaj este han je'laa xnib'an y nala' alrededor y nala' kee ke la actitudes reh jenaj cha wunaq juntz'ep cha mejor va entonces hat mismo naye'em cuenta ke reh nawii' kurik reh nawii' feliz reh nawii' positivo reh nawii' kurik tenés ke nab'anam cambiar tenés ke na najalam la forma reh pensamiento je'tii si jenaj ejemplo va si je'tii la ataat k'eh nk'ohqa va y hat nak'e naa este hat naqak'eja pan la sa ambiente laa' hat naq'ar ke lo ke nar'nam ataat kiroo porque re' ataat siempre tiene ke rib'an kurik la qa'sa taqee' entonces hat naq'ar ke kurik pero cuando nak'eja qa Y nak'eja ruu la ambiente laa' nab'an je' adoptar laa la personalidad ke nkiye' awah atuut y ataat va y como je'laa xtik'eja qa pues je'laa' tiene ke riwii' siempre va pero je' naniq'aram cuando ya mas nim cha hat na naye' cuenta ke nek' va ke man re'ta je'laa' y si ataat tah qa' xib'an cometer errores derrepente hat hat si entonces la error laa' rib'an awah ke tenés ke nab'anam janaj mejor wunaq entonces are' cuando naqap nab'an formar nab'an adoptar jenaj cha persona jenaj personalidad pero siempre de ke naq je' je' naqa'nam probar qa'sa re' kurik ka'keh re' rib'an mas kiroo na nawii'koon suq ak'ux va